راني نفظل ولا نخير إني نكون عصفور طاير يمشي فوق السماء والسحاب ويطير ويروح لكل بلصه يحبها ويهبط للارض لوقت ما يحب ويطلع ويغني بهذاك الصوت الحنين ولا يروح يشم الورود ويطير فالسما العالي وما يشدوا حتى واحد.